Ya amin'ny ankapobeny zagny, fanatanjahantena agnisany zavatra iray <noise> ilain'ny vatan'olombelogna mba afahana ho salama tsara izy, ary matanjaka, mahavita zavatra vitan'ny olona rehetra nohon'ny hoe <hesitation> sady ara-pahasalamana olo mana- manatanjantena zany, mba hitsinjovana fahasalamana. Ary ma- tokony ho izy zany in-telo isa <hesitation> isana <hesitation> indray <hesitation> adiny roa isanandro manao fagnatanjahantena de <hesitation> agnatin'ny herinandro zegny mahavita hoe adiny efatra ambin'ny folo.